Karazagna biby mandady haiko zao ai: <hesitation> misy mantigôro ô, de mandotro ô, antsasatra, andrôgo ô, kalalao, tandrôdro, vitsiky, dinta, ankambiliko, tsingialivôlo, kalakody, mantsiviry, antoalegnigny, maroandavaka, tsingiala, sababaka, de fitsilo koa.